<hesitation> Aleo aloha mitondra tômbily personnel tegna lafa mandeha miboaky fa le transport commun zany maro be le raha mahakamo agnatiny ao, ndraiky agnilanao mety misy olo mantsy, tsy nandro, tsy- <hesitation> mantsin-keliky, na koa le misisisiky bus igny koa manahira koa, misy ra- rahan-tegna angalarin'olo, voahendaky tegna.